اكيد الهدايا الهدايا لها رمزيتها لها معناها تقدم رسالة لكن ان احد يجي يعطيك فلوس ويمشي يعني ما فيها اي ابداع ما فيها اي جهد الهدايا يكون فيها مجهود فيها تفكير فيها ابداع في التغليف <hesitation> تشعر انك مهم بالنسبة للشخص اللي اهداك هدية ما <hesitation> اما الفلوس الفلوس اي واحد يجدر يعطيك فلوس مئة مئتين ثلاث مئة اربع مئة الف ايا ما كان ما فيها اي ابداع.